Yë ju'uk yë a'ax da yëdun ko'ots widyjpë yë a'ax dun je'e da dun ti'i äxtapy jë jyëx je'e pyëk o yë kyay yë iukë, tyam a'ax yë pyadë este yë-yë conejo në ko'o bi'i a'ax dun wyëdi'itë o judyëk o ti'i a'ax dun pyadpë jim në ko'o jedun mëdyë jedun kot's pësëm je'e t'suk je'e a'ax dun myëxojnabyë, në ko'o a'ax dun i'ixë, manytë a'ax dun nyëmëj jëyë'ëy manytë t'syuch kyay.